﻿Nee nii minji tanga, tanga kha kha khar yu kiwoi khama yu kiwoi khan chjadii khan wa ii, kha ra iya wa yii fuuda khama yii nan fuuda chjan khar yii ru michjee khar wanii, wachjii na, fuuda schankga shii shii tangai, schankha ra yii run kha tangai khara wan wee schiina kuma ta taamikego kho nin tangai.